Ma përpara kisha harxhu pare për përvojë sesa për gjana materiale, se nëpërmjet përvojave krijon edhe kujtime t'paharrushme edhe momente që t'sjellin lumtuni. Për shembull nëse udhton, nëse shkon naj koncert dikun mundesh m'u lidhë me njerz t'ndryshëm edhe me u rritë emocionalisht edhe shpirtnisht. E nëse shpenzon pare për objekte ose gjana materiale, ato t'ofrojnë knaqsi t'shpejtë qaty për qaty po jo afatgjate.